A na cha'na ya ju nche la porque la nche rakju juani sin'egua <noise> sin'egua la a tha tsuñeba ni cha'na 'ian thi este thi ko kunthancha porque untha nchala yala sin'eui yala nixinxi nabanxin a na chjigo na ni nixi nchi a tha ts'eni u gastigo n'egu nthancha ucha ncheni xi the gu che che gu gu ndithu cha cha chunda sinch'egua para tsuñegua chujni la ye' kuya cha'na 'ian guye.